Itlar asosan dumlarni silkitish, egalarini kutib olish, <hesitation> yoniga borib o‘ynash orqali mehrlarini ko‘rsatadi. <noise> Bazida ular kayfiyatingizni sezgan holda <hesitation> hamdardlik ham bildirishadi.